Samu jari mukam kuku rurə yadə pop koo nye mə gabse ndə na'ama biya kumureu tel mukə nagaltə mə siniigə buni mukam yə mə kamata gə nbema makaranta mə gə magmə makaranta mə njan gin hiə mə lg bunu rə ln bə ma mun vat gə ndi seu mu gəbo lg mannu burga mə vən pan bu manpa vana namə ku'ubuyu deuno bərni kə keni to nyiiba unun seu nmə na'ama nsa na gə lnii vani lma'ama zeu duniyar matar amana a vənii lma ma siri go mamun muka amə yəddə dəmu lnyi mu fang turu wuru seunə murə opa vundo nguru mbe mə makarantar dəbu mugannu mukə gə mapa vandə mbema makaranta da tur nmugbu mə və makarantaru vandə gə seu deurii də kamb də kam pana toria maman ma makarata nyi də mugbu rurə kiini. Mud di mugbeu primary school mii yə bə secondary school mu dənu mu seu ku yimin yaddə mun mə zə pen ma nbiri kiini ma mupa vənun mupə vənbo nya məbob tubsə ya mobob tubsə mu mətu <hesitation> la nun ji kub biyə din nunə gumnati biiyu <hesitation> nwaurə kə kiini daka yina yayi nbu ama sugu pət tii bi bə yib kənə a'a ba'a sabulu le vin sangə kurureu bumu nyig mə kum seu lɨmbə be vən mi yilbu ke yaddə mubai kiini vanim pum nyii bidiyə ta ta voo yimgə pət burdu duwau'u fadə bii rə pasto biira itibu shawara pina itibu wung bə pinə akən bəmə sunkia bəmə fəg seuseu nyim gə pət buti kiina church buda nyi zə munta abu yitti gə mun bu bəna bə mə vang seuseu bəmə sunki'a bəmə nyikia.

Yii bubu rə yib kamu bureu ki sun wan bira vani geu bə gə butu ka kini bumu yim ma lmbi bu ba bumu sii ngə bumi tin ln tua pi mi vanib geu yim goo gəta vanib tibu yini bu ‘i’ reu yim go pa'at vanib tibu yini o vaku lena rə pina bi ma dau ma bu gə yiddə vani ma mirii mi ‘o’ ma kane kam ka rə kini gam ma ən va siisi ma ən ma yel sii kuma mu pa'at to ba pi ki yi gə mu jari kin vani ma mureu mi ‘o’ mat ti gə ni bi kar kin'o’ mak en kar kiini gam bə na'a ma biti ən vag sii ha'a dama damin har tane kin si po ba tuval be rə n nbara kuba bii bu agu dole niri pa'at də kən yema ba mu vani pa voo nə po voo ba in da noma koko fangtii si koma nfa gə tuku nu ki yiddə abu ko buni butu gə gon zə gu le'ngo ta yemi biti sin atu guda wan yada bo gum sa bugu pa'an de baba vani i ba kum siri kam mda bə mə. Du'a yaddə ba vani ‘i’ faga banku faga ndaku yə fina ko ln biri mu ma sun sindu bu bi din tu fag biya kone reu oma ‘i’ vak siisi ko sin diri ən so biri vani ma murə ta di loola gət mi bi gə kuma ma ‘i’ vani mu mak yi ma vid kani ‘o’ ma ye ma bid kam ‘o’ ma kannu birə kun ba birə kə oral bibi rə ko jid birə bumu ma sosai ən nu daka mu fari na bunu har də bun də mina rə bu fag ti nyami payu ‘o’ dam beu nyami pavugə bu i dan sa biyi rii usai ni ba ti van vani ba nket buwalla gəm har timba yə ln muni a fag di undo ku pina niha diwalle ndoku kira yim gə paat har gu bu ti le walu yiddə yim le gu payu də du'a bu kina dani gə pat mə kə buta də bang kə butə dabu sonkə yi nə dabu lamke'i na dabu vaksi da'a ki yib butureu. Dua ma bu yimgə pat gbo di yi ba yi vani si gam ntu dua mana ayam gə pat nti lan ti gə lu nja nkam lemtə ənti mpa tu dua ma nə gə vani yiti yi nit kam gə nyem i ivaksi daya nə rə ta jam bii val gə koni rə pa'at wan ta ama bə'a hi butu-no on duniya yini butu no kum yibta ln butu na ko jid dodureu marə buji mə rə də kum fa ri əna nye də mun ku no ne mobudə komon munə har niib kəm biri ən gə vala'a wusai ni ‘o’ fag vani tukunu ko sai di bi oro bu ma vaksi bidi si wutang wule bo'obii o’ gba but nyem mu bu jaya mbe boku kum si budi va nab si də gaskiya nyem me rarə muki ko lamdə ko gə koma yi vamb ma i yi ni mu əi rə nyeb kə mobi rə har kasu'a bira buma ba lu moku vanifag muka kini nyem me bu jaya biibu sa hna bobob si də vani bobu si ki kər kini baku ja'a mun datə ən bamu gə ba'a wai ən pe kin sal nata yi bobbə bə wai kə i sil mbe nne i rə nata bi mu gə. Oba'ak ko kuniri pa'at nduniya hin sa yə ndə kum babə rə vani bu kin bi sa rayuma be munmo vani biya sosai kuma mi ən rə pat obo pi ki vani sanu ba ba'ak vanii bə hag təm nneŋ bama hi ha ni da’ mbe vi di vani biya vani biyeu i bi si ku kwa sindu bamə num si seng tu wuya nə 'a’ vanib də bu dua ‘i’ indu ba wai vana fag ke’ dua vuda ‘i’ na ta ke’ ba'a vani kə ne kə si vani kə abun kisi nbe van ən ma gə ba man lni rə tem nnen tuntu njə nnen si ln soko nnen tem si ən vo gə no'o nbo ln də moya gə də mə rə ln pa'a kəyel abu sosai si ‘o’ nnan gə kon kunu'u mu fag vani ba damuwa bok mi vani bu yə mə sauki vani'o’ ba'ak vatə. Bə tim piing ‘o’ ba'ak gə matə bə kum nnen va nnen vo fan gə mbe gə pat nnen du'a man gə gaskiya ln biri ja ta kunu ko ti le'pat vani honin kə sosai yi ke mə biya ko ni rə pat ‘o mə kar kini bə nyem kə vaniksi nyem gə pa'at mbe van ln ma nagə nyem ‘o’ bagə abun ta nye mbeu vani babo sin diri nye wu'un pa dua rə sii ba dan ən vaksa də yi burə bug do bə ma'an dua ba də ln vaksa də yi biri har buk bo'e’ levu bo be luru k'e'a bo bi tə vani ‘o’ ba'ak ko butə bumu yə sosai lnu bə manu mbe har də də mun yə na reu baba vani va dan bi usaku mun meu yə.